if you using knife, you hurt yor self, you will go buy- ehn medicine you put it there; or you either you take injection on it, because you know dah ley knife rusty, so you need to take injection on it.